Xuu njakakan ndá kuu mani nja kuin kuu, nakoin ndakain yukú ya'á mani, mani yuu kuí kain ndaka yoko ya'á.